<hesitation> menyangkut laku <hesitation> hewan yang paling pintar sekali ma, pertama ma burung ma, burung ma yaitu burung kakatua, kakatua hi sering kali alehina i musia yang paling mati herang riaya ma karna niko i'ina pintar ilepa, bisa ihia ina tuang ina nalana tuang mannalanama, a'burung kaka tua bisa setiap subuh ma, slalu jaga ina tuang tau mehanu langsung ihia bahwa aku tuang'i tau mehanu langsung mihiya menalana, misalnya paneka a'aui jaga ihiya kunalana, dul-dul ma biasa ma burung kaka tua ma, mesi siu aleihi burung kaka tua ma, ami basudara masalo mana'a minal adao, ma ma burung kaka tua ma paling pintar sekali'e, ikeu irihu ama wasaladi ipedi peduke, sehingga katakan ina pintar ma menyangkut laku nikom'e ikeu pi iledi. Ama pertama ma yang kedua yaitu <hesitation> burung cendrawasi, burung cendrawasi se kalu alei kota i, tahiyahe sawe irianu e, ha ma ma awari'a melalui layar kaca ma <noise> awari kuda pa ina pintar, bisa iya laku ina idu tala laku ina dia <hesitation> au-awaria ma jaga imenar-menari ause, <hesitation> melalui layar kaca seo wari'a ina warna-warni se yang ipuna, <hesitation> kepintaran burung ma ma ama burung cendrawasi yang keti, yang ketiga ma <hesitation> menyangkut laku <hesitation> burung barcico, burung barcicok ma biasa kalu ami, ami awe wala saladi ami sa apukalawa nu ma, biasa jaga ila'a yama ma, tulan tituma jaga ihia ina suara paling kamusiahe sehingga. Sering au ketemu'a, au ale baikelo ma, jaga ipuna ina suara riso iminarik itena hete ina ina manyayi tapi, tak mungkin ina manyanyi, <noise> a sehingga ma ma ina pintar ma a selanjunya ma <hesitation> menyangkut laku, <hesitation> manwa, manwa juga ma ma kalu ina tuang ihiaya langsung kei-kei ila'ay, a juga i-i-ipatina ina tuang, sehingga ina kepintaran ma sehingga ma ma yang ipatina ina tuang ma, yang jadi kepintaran manuwa ma, <hesitation> manuwa ma e pipe pipe siu ma biasa kalu ilou lou kalu ina tuang ihiaya ya, langsung kei-kei ila'ai, karna ina salah satu ina kelebihan ma pa kalu ite use lou-lou nala ite hiya ina suara be mateke, langsung ilawa ke-kei, ileka niko ina tuang nikom'e. <noise>